Muyshiklar boshqa hayvonlarga qaraganda mehribon va muloyim o'yinqaroq hayvon hisoblanadi. Ular o'z egalarini tashqaridan kelganda kutib olish, ular bilan o'ynash, ularni kayfiyatini ko'tarish hususiyatiga ega va ba'zi mushuklar o'z egalarini kayfiyatini his qiladi.